Television domari bana alluha jei glass ɗum alarata goddo haa nder goɗɗo maajum do nawai goddo may doha totton on ɓa ɓe arti ɓe hoosi dum diga pellel fere on amma se nasti television ma.